Kan khayyaroni fi ba ish fi bet, filub hadi shadara akhair walla, filub markaba, bakhtar ba ish fog markaba finshan fil markaba, balga alme jambi ba sharab wa shuqul hana al ba kula asshuqulal bakula balga minnal bahar bas kan hut kan shuqul akhar kula ba kurba wa bakula fog mar kabati wa basharab leyi alme finshan ke da al maʼise fil markaba.